Kua tembiporu jaeko mas oiporu chino reta, kua oipoepɨ yande cuchara, jare tenedor reta, erei se maetɨ aikua mbaepeko kua mas ikaviva, erei kua yande cultura pegua kua, jaeramo se maetɨta aikua mbaerako ikavitava